Ehe, raha mahasamihafa soavaly amin'ny ampondra e, volohagny malohagny soavaly maventy be- maventy par rapport amin'ny ampondra, ampndra zegny somary helihely, dia avy akeo <hesitation> soavaly zegny somary malakilaky kokoa rapidapida zegny ane, ya dia ampondra ndraiky mandeha miadankadagny kokoa, fô ampondra ndraiky edy ma- mahazaka raha mavesatry zegny izy e, ya par rapport amy soavaly satria soavaly baka amin'izy mitontontontogno raha iny tsy dia ro mahazaka raha fontry be.